Akôry atsika jiaby ee, ah tongasoa ato dahôly ee, <hesitation> hanombok fety antsika io ai, de voalohany indrindra kalongany ai, <hesitation> misaotra anareo zaho <hesitation> fao namaly ah invitation nahy anaréo, de <hesitation> magnasa antsika jiaby samby haka ambiance ee, ah afaka mandihindihy raha tia andihy, de afaka mihirahira raha ihirahira, de <hesitation> ireo koa misy cocktails reo de afaka samy malaka le raha tianareo ihoanigny ijiaby ake, samy magnanaova izay mahafinaritra ananjy ee.